عشان تغلف هدية جيب غلاف يكون شكله حلو اول شئ لازم يكون في صندوق او علبة او كرتون بحجم الهدية حط الهدية على العلبة بعدين تجيب الغلاف وتلصق يعني لازم تقص حجم الغلاف على حجم العلبة بطريقة ما يكون فيه زيادة. بعدين تلصق العلبة الغلاف على العلبة وتعمل اي زينة شريط وردة او اي شيء.